حزم الحقيبة بسيط جدا، يعني هو يحتاج خطوات مترتبة، أول شيء بتختار الحقيبة المناسبة لاحتياجاتك، بعدين بتحط الملابس وبتختاريها بتكون مطوية عشان تاخد مساحة أقل، وكمان بتحط الملابس اللي قابلة للتجاعيد-للتجعيد فوق ب-ب- بعد ذلك <hesitation> بيكون عندك إللي هو بتحط في الفراغات الجوارب والإكسسوارات بتأمنها بشريط الأمان وبتكون إن شاء الله حقيبتك جاهزة.